Kwúyè kwɔlɛ mi gyi te la mi só ìsso bɔ́ réshí mu óko iyimò. Keyí dɛɛ káa la ónzù la è yi óko, nânà keyí dɛɛ káa la ónzù la e gyí óko, a kwu éyi yí ŋà vɔ́ŋgɔ̀ ìyelaréyi íyì óko àwù nânà keyí dɛɛ káa la ònzù la è na ɔ́nú, a kwu eyi yí ŋà vɔ́ŋgɔ̀ ìyelaréyi íyì ɔ́nú úwù dɛɛ gbà ŋǎ yi wu àwù. Eénzù kìkɔ̀ kìkɔ̀ o fyé mɛmí íyì ikpà mesù íyì óko mbala ɔ́nú ɛlɛ mìshìkèmbo íyì ìvɔ́ŋgɔ̀ àmàsa mbá nânà yò kwuyò keyí dɛɛ káa la é fyé mɛkɛkà íyì ìkpà mesù ɛnyì. Kyiya íŋgyì mi gyí te kála mì zà ŋgyi nzú le gbá i yi tee, a kwu te ŋá má ókôkpàyì mɔgwuzɛ, è shèshi, nânà eénzù o ye wú ò mipwɔmà bí, gbá a kwu óko nânà a kwu ɔ́nú úwù dɛɛ gbà è yi mu lùzɛ gbà eénzú o ye wú ò mipwɔma bí gbá a kwu ɔ́nú úwù ŋǎ yi wu nâ óko úwù ŋǎ yi wu le mô. Enzu úmbàfo o yi mɔmɔ̀, o tó éko le kwuwó ŋgwù, nâ ênzù wú ò yɛ e o yi ɛ́yì. Enzu úmbàfo ó na ánú le kwuwó ŋgwù énzù mbó o yi kyiya nânà úwɔ̀ ɔ́nú awù è yi kyiya le. Óko iyimò mbala ɔ́nú i yimò, í fa te la i yi tayì mô. A kwu íyì dɛɛ gbà ŋa na ɔ́nú nânà ŋá tó óko úwù dɛɛ gbà ŋá vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa wú mô, nâ ŋá vɔ́ŋgɔ̀ iyilaréyi wú mô, mu kwúyè mìmgbɛ́ réshí Ŋɔ mk ŋǎ tà mu kwumbɛ. Ŋǎ zɔ̀ te, la mi yìtù te, mi bí fyé mɛkɛkà íyì ìkpà mesù ɛlɛ mô. I shi iwo mì so nzú, mu kwúyè kwɔlɛ tee, kínzú úmbà dɛɛ gbà kǐ dɛɛ kála kì yi ɔ́nú, a kwu éyi yí kála kì yò kwuyò mamari úŋgwù óko awù, la kì vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì óko awù, la ki vɔ́ŋgɔ̀ ègbó íyì óko awù, la ki yítù kìmbé íŋgyì dɛɛ gbà a kwu ìyi ùgɔ́ɔ wù, la ki vɔ́ŋgɔ kìmbé íŋgyì dɛɛ gbà e gyí è kwu ǒnzù. Úmbàfo o yi mɔmɔ̀, a kwu shɔ̀ɔ̀ mu kwudù bí. Mɛmi, ó kwu éko mô. Úmbàfo o yi ɔmɔ̀ a kwu shɔ̀ɔ̀ mu kwudù bí, mɛmi, ó kwu ánú mô, a kwu anu, nâ úmbàfo a kwu ékó bí. I shi la ki vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì óko ò kì tó, nâ la ki vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì ɔ́nú úwù dɛɛ gbà kì bî yi wu. keyí dɛɛ kála la ki tó, la kì kpà mesù le. Mì yi kyiya íŋgyìfo, kpɔ́, íŋgyì dɛɛ gbà ri yi mɛkɛkà <hesitation> íyì kwúdù kwɔlɛ, nǎnà, i yi kyiya íŋgyìfo, kpɔ́, íŋgyì dɛɛ gbà mi gyí te kála mì zɔ̀ shi nzú. Gbá i yi tê? Kwúyè úŋgwù dɛɛ gbà ŋà kwu ónzu ínyí ìgyì, nânà ŋa kwu ɔnzɔ́nù, nânà ŋà kwu úmeshéko, keyí dɛɛ káa na ɔ́nú nâ <hesitation> káa yi óko, vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì onzu àwuù marimari, káa yítù. Yésè ìyelaréyi wú. Yésè kwɔ́gbà úŋgwù dɛɛ gbà e wɔ le, kwɔ́gbà úŋgwù gbà e wɔ le a kwu kwɔ́gbà úŋgwù èshêsshì? Kwɔ́gbà úŋgwù gbà e wɔ le a kwu kwɔ́gbà úŋgwù dɛɛ gbà kwu gyí ikyòmò <hesitation> íyì ěnzù? Nâ kwɔ́gbà úŋwù uwu e wɔ le a kwu kwɔ́gbà úŋgwù dɛɛ gbà kwu yí rɛnu ínŋgyì ùkpò, kwɔ́gbà dɛɛ gbà úmɛ́shɛrí e vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì èshêshì? A kwu íyì dɛɛ gbá a kwu kwɔ́gbà úŋgwù dɛɛ gbà e yimò le a kwu kwɔ́gbà úŋgwù dɛɛ gba é vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì èshêshì mô, a kwu éyi yí káa zà la úmɛ́ ŋɔ le lûgbàmà mɔmɔ̀. Nânà yésè iyelaréyi íyì úmɛ́ úwù gbà e gyí te le yi ɔ́nú le. La kì yésè iyilaréyi mbó mò. Enzu mbɔlɛ, enzu mbɔlɛ ǒ yi mbala sù íyì ɔ́kpɔ́ sò mɔ́kpɔ́ɔ? Enzu mbɔlɛ ǒ yi mbala sù íyì ɔ́kpɔ́ sò mɔ́kpɔ́ɔ? Enzu mbɔlɛ ǒ ŋɔ̀ mbala sù íyì ɔ́kpɔ́ sò mɔ́kpɔ́ɔ? Akwu ímá mɔgwuzɛ bí gbá a kwu le mô. A kwu éyi yí kála ki yésè mbó mò, a kwu éyi yí kála kì ŋɔ̀ mbala mbà, a kwu éyi yí kála kì wo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀ shi mbó, a kwu éyi yí kála kì vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa mbá, a kwu éyi yí kála kì yítù mbâ enzu bà dɛɛ gbà o kwu. <hesitation> kwúyè úŋwù dɛɛ kì yi mɛnyì tayì iwomò, kwúyè úŋwù dɛɛ gbá kì má ɛnyì tayì, kì mâ kyáá máte èshêshì nânà ìdìgbòmò ǐ wɔ kwudù mɛkà íyì enzù mbamba tàyì. Ɛ́mɛ́ mbàfo ɔ̂ te ele gbá é kwu ɔ́nú mi le, <hesitation> i yi rǐ fò yì mô, ele gbá é kwu óko mi le, i yi rǐ fò yì mô. Ŋ vɔ́ŋgɔ̀ iyilaréyi wú? Á kwu íyì ŋa vɔ́ŋgɔ̀ iyilaréyi wú mô, gbà ŋa kù wo kyiya íŋgí i fa te káa wo mô, gbà ŋa nyamà te ŋǎ kpà mesù mbala wú bí, ɔnu úwù kwɔ́nyí kwɔlɛ, éwèyè mbala ìkyákwòkwò gbá i bí yê shi yí, mɔmɔ̀, uwé gbá ě wa yí mà? Uwé gbà è sa yí mà. A kwu te, ónzù è yi kyiya bí gbà è shèshi íyì ká la è kwu ɔ́nú le mô, a kwu te, ónzù è yi kyiya bí gbà è shèshi íyì ká la è kwu óko le mô. Óko nânà ɔ́nú a kwu mègbó íyì ídù, óko nânà a kwu ɔ́nú a kwu mu ari gbá ǒ yi wu le. Yi enzu úmbàfo ò yi ɔmɔ̀, oó shèshi mu kwudù ŋa kà mɛkɛkà íyì ègbó íyì ìdù mbó, oó shèshi mô. Enzu úmbàfo o yi ɔmɔ̀, a kwu íyì dɛɛ gbà, ò zɛ mu ò gwuzɛ, oó nyɔ̀ŋgɔmà mbala ŋa kà mu ɔgbà á kwu enzu úmbà èshêshì mô. I shi enzu úmbà dɛɛ gba o yi kɛ̀lɛ̂ mbala onzu úwù dbà ŋa gyi te ká a kwu óko wú àwù, onzú gbà ŋa gyi te ká a kwu ɔ́núu àwu, a kwu éyi yí la ki vɔ́ŋgɔ̀ ari mɛkɛkà íyì enzu úmbá o yi kɛ̀lɛ̂ mbala mbà, enzu úmbá o yi kɛ̀lɛ̂ mbala mbà ó pwà mbá, enzu úmbà o kpà kì mbala mbá gbá ò yi mìwo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀, la ki vɔ́ŋgɔ̀ ari íyì enzu mbambà mɛkɛkà íyì enzu mbambà tayì. À kɛ́yí ǐ shèshì shi nzú. Mó ɔnu úwù kwɔ́nyí kǐ shi ɛ́ŋgwúu nzú kwùmgbɛ, kì ló ógá kǐ fu ɛnyɛ̀ mìdù. Onzu ùkpɛkpɛnyí te, é kè dò nzú ísámà mó, kí kì má onzu úwù é wa nzú mà mɔ̀yi mô, mó ǹ dé kí vɔ́ŋgɔ̀ àmàsa íyì enzu mbámbà tayì mô, Kyiya íŋgyopo íŋgyì dɛɛ gbà mì só mi shi nzú le gbá i yi tee. kwúyè úŋgwunáŋgwuná, gbá ŋà búu wo kyiya, ŋà búu wo èshêshì, ŋà búu wo kyiya kìkɔ̀ kìkɔ̀ mu kwudù kwɔlɛ, yò kwuyò keyí dɛ. Tààyì i shi óko úwù dɛɛ gbà ŋà búu tó nâ ɔ́nú úwù ŋǎ yi wu, a kwu éyi yí káa yò kwuyò dɛ. Iyi ónú pwùtùpwù í fa te la i yi mô, i yi ónú pwùtùpwù í fa te la i yi mô. Enzu úmbàfo o yi ánú o gbà o shi ɛŋwúu mbá àmgbɛ ɛ̀mgbɛ, enzu úmbàfo o yi éko o shi ɛŋwú mbá kwùmgbɛ. Í fa te ká la i yi tàyì mô. A kwu íyì dɛɛ gbà ŋà yi ɔ́nú úwù rá, ŋǎ shi kwùmgbɛ, ŋà yi óko úwù rá ŋǎ shi kwùmgbɛ. Kìmbé kì bó la kwùmgbɛ kwɔlɛ? Kí ŋɔ̀mà kála kì pwà ópwu úwù ùkpò úwù dɛɛ gbà e mìsó bɔ́ réshí mu ɔ́nú, nânà óko úwù dɛɛ gbà ki gyí te káa kì yi wu le mô. Kí yésè kyiya ŋ̀ kwúdù kwɔlɛ bí, kí mâ yɔ̀ɔ̀ bí gbà ki na, kí mâ yɔ̀ɔ̀ bí gbà ki tó, ki zɔ̀ te, eè, ele è ŋɔ̀ le, ě kwu óko. Ki nyamà te, ele è ŋɔ̀ le ě kwú ɔ́nú. Á kwu inyi tayì gbá i yi le mô. Onzu úwùfo eé yi ɔmɔ̀ a kwu ìyùgɔ́ úwù ùkpò mô, ŋà ló ɛŋɔ àzába, ŋà l ŋà má wɔ̀nù kìkɔ̀ kìkɔ̀. Ìmgbɛ́ réshíi yì, é kè kwu óko mô, ìmgbɛ́ réshíi yí é kwè kè è kwu ɔ́nú, úwù dɛɛ gbá i fa te káa yiwu mô. Úwùfo a kwu íyì dɛɛ gbà ŋa zɔ̀ te ŋǎ wo yí mɛ̀gá nâ ŋǎ wo yí mɛ́kpásù. Ìmgbɛ́ réshíi yí, i tó kwúnyɔ́ úŋgwù onzu úwùpo mbó mò. Í shi i fa te kála ki má ɛ̀nyì mô, àmá ìmá ɛ̀nyì ɛlɛ gbá i yi te, kínzú keyí dɛɛ kála ki fyé mu ɛkɛkà íyì ìyelaréyi ɛ̀nyì, la kì nɔ̀ŋgɔ ɛ́ŋwúu nzù mà, la kì mbàlù ɔgwuzɛ úwù i fa te la kì mbwàlú, la kì wo kyiya íŋgyì dɛɛ gbà i fa te kála kì wo, la kí tów’ íyì ópwu úwù ěnzù nzú mò mô, kwúyè úŋgwùfo énzù nzú ó zɔ̀ te mu kwɔ́gbà kwɔlɛ te kù yi óko mô, mu kwɔ́gbà kwɔlɛ te kù yi ɔ́nú mô. Kwwó ùŋgwù mbé, ó vɔ́ŋgɔ̀ ìyilaréyi íyì enzu mbambà tayì. Enzu úmbàfo ìyilaréyi mbó mùdàbà mbá, ɛ̀llɔ̀ gbá a kwu kyiya mbá le, enzu úmbàfo mu ìyelaréyi mbó, íyámà bí, gbá a kwu kyiya mbá le, enzu úmbàfo mu ìyelaréyi mbó, kwúye úŋgwù o mbwà éko ítómò ó bɔ́ éko éyi mô, o ló éko ɛ̀sùbɛ̂ enzu úmbàfo, mu ekekà íyì ìyelaréyi mbó, kwúyè úŋgwù é tó óko, óko e nɔ ofyà, ɔ́nú ée bɔ́ wu éyi mô, úmɛ́ e nɔ ofyà, ɔ́nú e bɔ́ wu éyi mô. Óko gbá è má àzába íyì ùrímò le mbala ùwómò, óko gbá é shi ɔ́nú le, óko gbá è má àzába kwúyè úŋgwù úmɛ́ e nɔ ófyà óko gbá è má àzába le, óko gbá è má àzába kyiya kìkɔ̀-kìkɔ̀e, àtíwómò mbala ifùlaà wúlúlú bí gbá ó wo le. I shi enzu úmbàfo o yí ɛ́mɛ mbá mu kwɔlu, te kwɔ́gbà kwɔlɛ nâ kizɛ ŋgyɛlɛ te, á kwu éyi káa yi óko nânà káa yi ɔ́nú mɔmɔ̀ mô. Kínzú úmbà dɛɛ kì yi mu ìyìmò àlúgbágá, keyí dɛɛ káa la kì yi ánú, keyí dɛɛ káa la kì yi óko, la kì yò kwuyò marimari. La kì tà kwɔ́lù mu ɛ́zhí nâ la ki gbɛ́ álù bɔ́ réshi mu ìsoo íyì énzù bà ó só, la kì pwà ɛ̀zà íyì kwɔ́gbà kwɔŋgwù nâ la kì pwà ɛ̀zà íyì enzu mbà dɛɛ gbá kǐ na mbá le keyi dɛ. A kwu íyì dɛɛ gbá kí pwà ɛ́zà mbá mô gbá ki na bí, ìmgbɛ́ réshí kǐ yi ìdìgyì, a kwu íyì kí pwà ɛ̀zà mbá dɛ mô gbá ki na pwùtùpwù, mu ìmbɛ́ réshí, kǐ yi ìdìgyì. Kyiya íŋgyì dɛɛ gbà o yi mu ìzà nzú mu kwúyè kwɔlɛ le gbá i yi tee, óko è shòshi te oónzù la è yi wu, ɔ́nú è shòshi te oónzù la è yi wu, àmá onzu úwù dɛɛ gbà á kwu éyi yí mô gbá ŋa kpà mu mesù íyì ɛ̀gá î wòmò mô. Onzu úwù dɛɛ gbà á kwu onzu úwù òpo ŋɔ mô ŋ́ ŋaà te a kwu onzu úwù òpo ŋɔ, gba ŋa wo yí mu ɛkɛkà íyì ɛkpásù, î wò mô.